سابدأ بتحية بسيطة مثل السلام عليكم، بعدين اعبر عن امتناني بوضوح مثلا شكرا من قلبي على مساعدتك، بعدين ممكن اضيف مثال او موقف يوضح كيف كانت مساعدته لي او مهم-مساعدته مهمة لهذيك الدرجة بعدين اختم الرسالة بجملة لطيفة مثل اتمنى لك كل خير او اتمنى الاخر.